Kliima lämmämbäsminek mõotas iks eläjit. Noh, näütüses nuuq, ijäkahruq, kiä ummaq harinuq külmäh elämä. Noil sulas ijä ärq ja nääq ummaq peris rassõ- rasõhidõ valikidõ iih vai noh, rassõ elo.